eh te veddo proprio ben da quande ti væ in palestra te veddo proprio ben, t'ê ciù tonico, ti stæ megio te veddo ciù in salute e son contenta che t'æ piggiou questa deçixon, e son contenta